Pa un eventu benéficu entangal, alo primeru pos ave. Si estu es lo mesmu qu'una fiesta suspresa o entangal qualisquiá cosa. Praneal, prossupuestal i, güenu, da-li difundimientu i esparigimientu ala custión porque si no, pos tolo demás quasi que güena gana. Mas te val te conocel genti o impresas que sean del tema qu'estás a tenteal paque partecipin i te premita de recadal perras i de concencial dela custión que muevi pos el eventu esti que me perguntas. No sé, no m'enllenan el oju a mí estus eventus... pos estó mu desmaginá, la verdá te digu.